एक समय कि बात हए, लौडनको एक समुह सडक यात्रामे गौ रहए बा से उनको जिवनको यात्रा सबय दिनके ताँहि परवर्तन हुइगौ । वे लौडनको नाम रहए सिता, गिता, रिता और हरी बे चार जनि संगि रहए बे एकए संग मे कलेमे पढि रहए और एक ठाउमे पले बढे रहए, जे सवय संगिके पता रहए । हँसे खेले और वढिया बढिया दिन वितायके पल उनके याद रहए । एक दिन बे एक निर्णाय करि अव को दिन आपन घरसे वाहेर वितामय करके कहि जा से उनके दिमागमे नयाँ अनुभुति और सिखाइको अनुभव हुइहए करके कहि उनको सपना रहए नयाँ ठाउमे नयाँ लोगनसे और नयाँ संगिनसे मिलंगे करके बे चारौ जनि संगि अपन अपन कारमे चढके देशके विचौ विच शहरमे पुगे उनको उद्देश्य रमाइलो करन इकल्लो नरहए विभिन्न किसिमके खोज और अनुसन्धानके ताँहि निकरे रहएँ और वीसो ना हुइके निकरो भाव यात्रासे उनको जिवन हि वदल दै ।